بصراحا أنا عمرفض منمشيش, بالرغم اللي هي تجربا غريبا برشا, أما مش بالساهل تناجم تختارها وتعملها, لخاطر فيها برشا تضحيا من صحتك, وبشتوحش الناس لقراب لك, وبشتوحش كوكب الأرض, إنا نفضل نقعد نعيش بحياتي هذي, حياة ساهلة ومش صعيبا برشا, منضحيش إنه نمشي نعيش بالفضاء.